अगर मेता अपरा बच्चा त बाइक चलोंण सीखोंण त सबसे पैली मे वेता हेलमेट पेरोन्लू फिर वेगा बाद हम योक प्लेन फ़ील्ड म जोला जेसे की सुरक्षा बणी रो और वेगा बाद मैं वेता गियर आ बारा म बतोलू फिर वेगा बाद क्लच छवण्ढ सिखोलू और वेगा बाद ब्रेक आ बारा म भी बतोलू वेता।